i ko niŋ kuraŋo bi j ee, i ka, i ka a baransee kuraŋo le bala. Niŋ i ye a baransee kuraŋo bala, i ye kontakoo maa, niŋ i ye kontakoo maa, i ka a je le a dekalanseeta, niŋ a dekalanseeta, wo le ke a mariseendi.